أعتقد إنى أفظل يكون عندى القدرة على قراءة العقول ، إنه لو قدرت إنك تقرا عقل اللى قدامك وتفهم وايش يفكر انت نتركته خلاص دريت ايش هى الخطوة الجاية تبعوا ، ايش راح يكون تفكيره ايش راح يختار ، لو إنه عدوك ايش راح يسوى معك انت هاك تم تركت هاى الشخص.